<hesitation> Bu murakkab savol. Ko'pchilik inson hayotini ustun qo'yadi. Lekin hayvonlarning ham hayotga bo'gan o'zini huquqlari bor. Ularni ham xurmat qilish va ularga zarar yetkazmaslikka harakat qilishimiz kerak.